Je'lo' ti unaj tin- tintat yan- yan- yan wakax wakax tan ujantik pokche', tan ujantik <hesitation> pokche' tulakal k'in, tan u- uwawat je'lo' intat tan intat in- intat me jach m jach ma'lo' tan ukänäntik u- u- uwakax, <hesitation> wakax jach jach jach <hesitation> jach ma'lo' tan u tan ukänäntik tulakal u- uwakax, uchij ya- yan junp'ee wakax jo'mij u- utz'ajtik junp'eel mo'nok mo'nok mo'nok <hesitation> wakax je'lo' tan inwa'lik tan inwa'lik intat je'lo' yan awakax känäntik ma' tan u- ujantik m- mixb'al ma' upatal u- u- u ma' patal a- akänäntik je'lo' yan, känäntik <noise> jach ma'lo'. ya yaab' kax ten tat jo'mij jo'mij a- akänäntik je'lo' yan a'lo' tat je'lo' yan a' wakax yutzil yutzil umo'nok wakax, tan u- uk'ul ja', tan ujantik pokche', tan u je'lo' <noise> je'lo' tu tunaj intat b'aje'laj jo'mij jo'mij kimij intat inpäktej kin no wa'ye' jo'mij jo'mij a' a' kimil intat inten inwa'lik asukun o ma'an tat jo'mij, jo'mij a kimil y wakax ma'an jo'mo' konol. allí